Al-asilal muhimma al basʼalannadum finshan aʼarfa aktar wa baʼarfa be nahaw yani be darika kwaise da hubas awwalan basʼala shunu ke hu bidora aktar fi hayata, kan gala lai baʼerfassguqul da bagdar bahakum leyya beyya, wa shunu hu ma bidora aktar beyya, wa shunu hu ma bidora aktar shai hu ma bidora.